So tawi mbeɗa foti yiydude e sehilaaɓe am ko ɓuri heewde ngaratmi ko law, gilaa yimɓe ngaraani. Ngati mi yiɗaa leeyde arde. Mi yiɗaa fatteede.